الوظيفه إللي راح نكون <hesitation> هايله فيها ونختمها بكل حب ومتاكده بلي راح نكون ناجحه فيها <hesitation> هي الوظيفه <hesitation> اللي تعتبر باللي نكون فيها <hesitation> مستشارة أرشاد وتوجيه في جميع القطاعات الصحيه ولا التربويه ولا هذوك الصوالح لانه هذي الخدمه أنا نحبها ونحب نتفنن فيها.